Sincerament cunosu pa le carateristiche principali di polpi, sai ch'a vivu ënt ël mar <hesitation> ch'al an i tentacul e forsi a sun borgn, ma cunosu pa d'autre coze